கணினியுடன் பிரிண்டரை இணைக்க. நீங்கள் கேபிளைப் பயன்படுத்தலாம். அல்லது வயர்லெஸ் முறையில் இணைக்கலாம். கேபிளைப் பயன்படுத்துதல் பிரிண்டரை இயக்கவும். யூ எஸ் பி கேபிளை பிரிண்டரில் செருகவும். பின்னர் கணினியில் உள்ள யூ.எஸ். பி போர்ட்டில் இணைக்கவும். கணினி தானாகவே அச்சுப்பொறியைக் கண்டறிந்து. இயக்கிகளை நிறுவ வேண்டும்.